Igny ndreka koa aloha dia anjaranao mandamina an'igny satria eto ianao tokony hiasa dia eto ianao no tokony maka aina dia eto ianao <hesitation> tokony hiala voly. Zay!